انفظل إنه نبعث <hesitation> رسالة نصية أكثر، على خاطر الرسائل النصية <hesitation> تخ- تعطيني وقت أكثر باش نفكر، <hesitation> قبل ما نرجع يعني الرسائل هاذوما وتعطيني القدرة إنو نتواصل بشكل أسرع من غير ما <hesitation> دون معنتها من غير يعني نستحق إني نحكي معاه دايركت، وكيف كيف زاد نجم نبعث رسالة نصية في أي وقت أنا حاجتي بيه.